اللون البرتقالي اي- بما انه هو مزيج من الأحمر و الأصفر ف اني اشوف انو احس بالدفء و الطاقة احس بلأبداغ و التحفيز، و ايضا بالتفائل و السغادة لأن احس انه هذا اللون يرتبط بالتفائل و البهجة و ايضا ايي- احس بتحذير و تنبيه مثل الأحمر ايي- وو لأن هذا اللون ايضا يستخدم للتنبيه بعلمات السلامة و ايضا اي - احس بتوازن.